Sɛ mutum mepam adze a nkyɛ ɔbɛyɛ me dɛw papaapa. Ɔnam dɛ ndɛ ber yi ndzɛma ahorow pii na nkorɔfo pam na <noise> ntarhyɛ afofor so reba wiadze ama hɔn a wɔpam ne renya sika yie. Sɛ minyaa ho kwan a nkyɛ ɔno bi na mebɛyɛ. <noise>